<hesitation> re' peet naak cuando re' nkiq'amaampa qiib' re' tii kah k'ulumja qa pan kawiilta entonce kah k'ulumju qa pan kawiilta are' donde lo más importante wila porque re' re' peet despues pan rupaat tiyoox entonces keh kiq'amaampa qiib' para que ja' re' nikiwii' junto.